نوع الموسيقى اللى أفظلها الموسيقى العمانية التقليدية مثل الرزحة والسوق لأنها تعكس ثقافتنا وتاريخنا، الموسيقى العمانية تتميز بقاعاتها الفريدة وألحانها الجميلة، تستطيع تحسسها في المناسبات والأعراس، وأحب <hesitation> أيظا كيف أنها تجمع الناس ومع بعظ وتظفي أجواء من الفرح والإحتفال، وأجد في الأغاني العمانية مشاعر عميقة وقصص تعكس الحياة اليومية.